हाइड्रेट रखे के खातिर कुछ कुछ नियम के अपनाया लेवे। के चाहे चाहे जिसे आपन साथे पानी के बोतल रखे चाहे। चाहे जिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पानी पिये चाहे चाहे। पानी के पानी पिये के समय तै कर लेवे के चाहे चाहे पानी में। निम्बू, संतरा, खीरा, जामुन और ताजा सबजीर डाल के रखे। चाहे चाहे चाहे बिना चेनी वाला स्पाकलिंग पानी पिये चाहे चाहे। और सराब के सेवन कम करे या उसे बचे चाहे चाहे चाहे। और कुछ कुछ करके हाइड्रेट रख सके चाहे चाहे।